Sabulu, nii woollena meen she, sabulu nii joblena lanan she, sabulu, yuu fuunan ka yiina, nanloo iliyee daa veere, mwaa urii mwaa gboben nung mee, mwaa kolee fuu ywii, mwan koole fuu ywii, naa waa teen ɓwee ka kpashalen nywaa goona yoo ma nywaa goonan lwaa ɓwee ka ɗilii teen ɗi ywii ka vii nunglau. Sabulu lekren fuumo, mon ta ka turi yuu <noise> nii ɗee lee ni gboben nung mee nii koolaa fuumo, ye ɓwee kan daa fuumo kamo ti ka lishwee kwee kaka shoke je ywii, mwaa tee ka juko ni, mon juko ni nywaa jobe fuu, fuumo ka ulnaa tee lak- lak tee daga ar lul kwee kan fuumo tiina teen ɓulii naa ɗilii ɓwellen lwee kooyo, ka folaa ɓwelle ko yoo, mɓakwee ɓo, ɓa kapin yukwee ɗi, nee tob- tob ɓo, ma amwaa nee maldit tob- tob ɓo mwa mwaa waaɓwee, tob- tob ɓo to nin ne ɓakwee, nin ne sabulu nin koolaa fuumo Sabulu tumi na wee kaɓon neelee, ɓo joble lana, ɓo wolle mee, ɓo neele ye tumi ka̱ng kang gee ki koofuu yuu she koo fuu yel lekre ŋkaa turi yuu. kwen tumi kaɓon nee ti sabulu.